أكثر شئ رومانسي شفتاه كان واحد چايب لچوزته هديه عباره عن دفتر و كل صفحه مكتوب فيها سبب ليه هو يحبها كل يوم تفتح صافحه چديدت صح هى الفكره بسيطه بس مليانه مشاعر بدل الورد.